Ma' nxubi jwa'n ma' ndo dob ladna' nak perika', paloma, ngida', mbera', perika' re este ngola', <hesitation> emm- mtiy, re ma' jwa'n tata nzo nar thoz cheleza klas mbin bixa' mbin zenak nchuba', zenak mariann, zenak re ma' wana', nar thoz ma' nxubi re ma' jwa'n re ma'ya jwan'tata ncholon.